ثلاثة عشر صفر ثمانية ثلاثة خمسة عشر خمسة سبعة اثنان أحد عشر واحد أربعة، تسعة عشرة اثنا عشر سبعة أربعة عشر.